Somaj o gwdalwui tongna bagwui chini saak tei bwkha ni biswas nango. O biswas kwrwui khe chwng kebobai tei bui chwng bai gwdalwui tongwui manya. Tamoni hinba somaj o tongna khe kwbangma kaam miliwui ma tango. Jora o o kaam no tangna bagwui raang ree rok nagwui mano. Amtwui hai khe kaam khlaina thangkhai jotoni biswas belai nango. Wngya khe oro o walai suklai tei mwkhang somlai mano. Amoni bagwui no sajago je kaisa no kaisa biswas khlaiya khe kaisa somaj no naithok tei tongthok khlai manya.